Ia, afaka mifampita fahalalana biby, raha, aleko ohatra zao hoe vorona, vorona raha vao teraka iny vao foy iny zanaka ananjy de ampianarin’ny mamany mihinankanina izy an, ampianarin’ny mamany manembana izy an, ampianarin’ny mamany miharan-kanina izy.